Ndreto aby ñy karazany ñy voro :-ñy aigle. -ñy pigeons. -ñy parro.-ñy pingoing. -ñy voron-dolo. -ñy voro manga.-ñy komintsy. -ñy kibo. -ñy tsikotsy.-ñy gañàky.-ñy papango. -ñy siotse. -ñy kibo.